मेकुरि इस्मन् अन्तहोबिस्थक् मनुहे कोरे, जने कोल मेकुरि बेअ बिलि, बेद्लक् बिलि कोए। अरो <hesitation> मेकुरि जितिअ रस्त पर् होइ जितिअ जये, जितिअ कोए कि जो महिशे बिलि, हेबु कोए मेकुरि अ, मेकुरि अ जितिअ, मेकुरि अ जितिअ मनु जितिअ गोइत कोए। मेकुरि अ जितिअ <hesitation> बेलेक् सैदे दि जितिअ गुसि जये, भोरि ए नेके उसो ए दि जितिअ गुसि जये। ते ते ओ हे मनु जनो कर्ने बेअ बिलि कोए, अरो, अरो कोल, अरो मेकुरि ए कन्दिल्, कन्दिल् ओ बेअ बिलि कोए, मेकुरि ए निजो जितिअ बेलेको घोर् जितिअ कन्दि थके। कन्दे ब कजिअ लगे, ते ते ओ हे किनि बेअ बिलि कोए, अरो, <hesitation> मेकुरि जुन्तो बितोब जितिअ विब्रतिओनेत हे, हितु मनु, मनु लगो जितिअ थके, हितु बेअ बिलि कोए, तेनु क किस्मन् बेअ बिलि कोए।